Karazan̈a kafe! Ia, misy zen̈y araiky disan̈iny anô zen̈y mbala mivanga araiky izy mbala baka nikaran̈iny in̈y disan̈iny. Aviô misy zen̈y izy fa an̈atiny sase àby àby io karà zen̈y donko e tsiro-nany tsy haiko feky mampiavaka izy fa karà zen̈y fo ny haiko.